Utan kankung a tura utan komu komu ra ira me tawai, taka i ababis ira mana tei. Leme taka le tataru resi ra sampe dodan roti ira nasiman i waluk, tura jadi garatak bua watan nini.